اول عدس پاک کړه، چې خاورې یا کثافات ونه لري. بیا یې په اوبو کې نیم ساعت تر یوه ساعت پورې لانده کړه. یوه کړايي یا دیګ کې یې واچوه او اوبه ور واچوه. یو څه مالګه، زرچوبه، او غوړي هم ور اضافه کړه. په منځنۍ تودوخه یې تر نرمېدو پورې پاخه کړه. کله چې نرم شي، خوږ خوند ورکوي. عدس د وریجو یا ډوډۍ سره ډېر خوند کوي.